Karazana kiraro <hesitation> de ôhatra zao hoe mampiasa tenisy zaho de andeha ôhatra hoe andeha ivaoka igny za de tenisy ampesaiko de ôhatra ndraiky za andeha iagnatra de mampiasa freza kapa mevameva na ôhatra ndraiky za andeha iagnatra na andeha iasa na raha andeha mihaja mihaja kokoa zany e, na andeha ivavaka za de mampiasa talon de.